Mo swer dən mən nənga rəng nən jʊ swer swer də mən jʊrəng ka mən nui ləmankagən diya səiki kən dəb taan, dəb taan ki kən di mən ju swer bərki jiya nənga ki mən nui ləmanka swer jə mə jʊ rəng, me niya dəgi ko jʊ swer, mə mən kəma mo bən jʊ swer, bəngi mənjʊre, mə mən dəg durda miyən mo mə jʊswer, bər ki kamə nui bəmni njʊbə swer ki, ma bən nya ji bən jauwi nju bə swer ki me bən nya ji ba tʊgaiyu, bəngə mə jʊ swer rə bwibanji, rə wʊnan mən jure, ndiki, ngʊ ki kən gərmən, gərmən ki kən kebi a swer jʊ bəngo mo jʊ ka lawiki kən diyewa ba gərmən, təma siila ki kən kabi, ma ni dəyira swer, mə mən yigira swer rə bwimi swe də mən jurən kən chʊjiya tʊgarangə mwam, a mʊri kʊ me mən darə rə jʊn, ka nənə jin jaʊri nən jari, swer də mən jurəny ka dəgku mən mərtən chimaə da kantənna bətəbi a muri, nju swerki, nmi jinitu ki kən məetən chimər da kantən a bətəbi, swer də mən jurən ka tʊgai mən tʊga nəb mwam, nəb kʊ kən i bahənjiməng, rə bə ka farə tʊgaragəng ka mən tʊgure bərə swer də mən jʊrən, swer də mən jʊrən ka tʊyarə deni, ka tʊga təmba nəmən ka tʊgu durda miyən, ka tʊga nəb mwam, kamən nui ləmanka swer də mən jurəng deni, swer dəmən, jurəng karə fini nyagʊ, bərə ki niyu chigo me gəbə, du swer ki, swer ba nyu, niya chigo me gəbə jʊswerki bʊnən ba taʊ nya chigo me gəbə jʊ swer ki. Ba yʊlo jiya nʊti a dəjim, nidəji <hesitation> me ni rə bʊnənni, ni dəji ni rə kʊmniyʊ, ni dəji nu jʊ swer rə kʊmnitayiyʊ, ni dəji me bə farə nur, ni dəyi mw ba farə yarməniang, bənga dəg dur da miyəng a swer nyayʊ, mən jʊrə bwiləmri rə məksate, mən kəmare, me mən furə mo yani a mai mən dəli, me mən farə mo gʊni a beki a sʊrə go, ji wurerəya ji ni dəji a kwilai, bəngə dəg dʊr da məyən a swer a jʊtang bəngə mə nui ləmanka swe a jʊtang swer də mən jʊrnəng kən tuga nəb deni, swer də mən jʊrəng kən tʊga dʊrr da məyəng, swer də mən jʊrəng kən tʊga bətəmba məyəm, swe də mən jʊrang kən tʊga nəbba məyəm swer də mən kurəng kən tʊga na miyu tən temiyu, swer mən jurəng kən tʊga chiəta miyu mwum a mʊ ra swer də mən jʊrəng swer da dəjimən, tən dən tawʊn ka ləmang, kan dən tawʊm ka tʊgaire, bəngə samən moji bən ju nən tʊga bwi rəyi swer mən nənga rən chigaba swer dəmən jurəng ka turanga a muri deni swer də mən jurəng ka jəg təmba nənəm, kʊ nyanke nən mero, jiniyrog, nən miki kənən nya jin wʊri, nən miki kənən nya chimər də bənə sʊta jinaya bʊnirə, gən swer mən jurəng ka dəgi ku nyamke ka məni jini a buniyʊ, swer də mən jurəng ka dəyi kʊ nyanke ka mənəjiniya bʊniyu a kai wubən sii kə bən jwuwi swer dən mən jurəng ka dəgi ku nyamke kən nya. Tugarang kən nya jautanga kak, bərə ki ku mu nən da re rə jʊn, nsʊ wangu mebənən di nən chilka dʊke a gʊ niyʊ bən kə nən me jini nən juwi ki, kikə nən sʊta jini bənən dʊi, nən mejini nən jʊwiki, ki kənən faʊ gʊji ba tʊga bən gərə bəngən samən mo swer a jʊtang ka nyagʊ, swer a jʊtang karo tʊgarang, swer a jʊtang ka jəg ni, nya kww ki ba jogən a bʊjiti, nyə kʊʊ ki ba tʊgan aji mən kəmarə mo nəngai a murə gʊsʊte mə nəbən nyəmbə nyam mo nəbbə nənəm ba dəjiməm rə nəbə berəm rə ba bem nən taʊ tan na nən ju swer, taabəba nənəm bə chərem swer da jʊwʊn a jəbe, swer da jun a dəgba yʊʊ, swer da jʊwʊn a dəfba kəya, swer da yʊwʊn ka tʊga bunhanjəm a gəra a jəmən bujiri a dʊtatanji yʊ, a jəgmən nʊr a jʊtrianjiyʊ, mən nəbən kəmaran mə sʊbəmən nən dəjim rə nəbbə berəm mo nən kwu tan nən dəjim karbənə nənga yʊte tan, bərə ki tan nji ba jəgbəni, tən nji nən nya a nəbbq nənəm tan nji nən nya tebəba nə nəm a dʊbən fəri, bərə ki tebə ba nənəm a yəmbə gʊji a yən tan nən tau tan kani tusu nən tau tan na nən nənga ji ba dautani nan tau tan nan jagman nur a dutata nanu nan tau tan na nan yoyomba dauta nan nan tautan na gusu ta a yamban baraki ku nyanke ma man maga bwi, me man nanga guji gusute me ba yam. Kəmən tugabəne mən chəla nəb ba yabu ba dəjiməm, mən chəla nəb ba yʊwu bə berəməm, ka kʊʊni wʊki nən tau swer, ka kʊʊni wuki nən jʊ swer me mənə kʊʊ wʊki nən jʊ swer me mənə kʊʊ ki yəgi ya chəya mʊ sotən mo tʊgan rə yəgi nya chəya mʊ sotən mo tʊgan rə kʊ ki ba tʊgan bənjʊ swer, me mənə kʊʊki, ka mənə gʊji ki bən mi ki bən di kotənna chəya mu ki ba nənən kʊʊ bən jʊwi, məni ka ri bənən chitən a gʊsʊte, kari bə chitən a bʊnən, kari bənən chitən nən yʊlo ji a nuri, nən gʊn nən nənga ji ba tʊbagəbəni, nən gʊn yənkə ta'ajiyu ba tʊga bənəng.